اكيد اكتر حدث ان انت اتولدت، لان لو متولدتش مكانش هيبقي فيه حياه اصلا، اثر عليك ان انت مكمل لحد دلوقتي الحمدلله يعني فدا الحدث الرئيسي واللي لولاه مكانش هيبقي فيه حياه أصلا، مش كدا ولا ايه؟